Ki kueno pintura, kikueno nradiyo dakaino xa nani brocha té no xaihó pintura teno dakeno, ndute o dakeno tiner nu té xhinxu, xhin iin palo un se remueve bien dani tuku da'a, xhin nani brocha nii, nadakaino ngueno iin cuerto inka cuarto, koo ñuu kada prepararno, pintura ñoxa na ko nguili ngueno te nguili xanka n kaingo nguili color na kó té nguili kutu ngueno te di'óna kada niuté nguiliko un.